No se contan i giorni da settemaña che mangio a-o ristorante perché no ghe vaddo quaxi mai. Foscia unn'òtta, inte quattro settemañe quande gh'ea da çelebrâ quarchedun ò quande son invitou, no gh'ò de preferense però me piaxe anâ inti ristoranti italiani e indien ciuttosto che in quelli franseisi.